er lee er bere, er Haa er Haa lee, er e-wo er o-ro, er aa ra ba er aa Haa, er sie ra o er a-o, er o re nne er oree bere